Për me ju ngjit malit ma t’nalt n’tokë, ish dasht mu përgadit kogja mirë. Ish dasht me pas ni lidhje telefonike, radiofonike shumë t’fort. Nuk isha nis krejt vet, ish dasht mu nis me ni grup. I kisha marr do konopa shumë t’mirë që mu lidh edhe me mujt mos me ra. Patika t’hiking-ut, ni çantë t’forte, ushqim t’mjaftushëm, armë për vetëmbrojtje edhe i kisha pagu do njerz shumë për me ardh me mu.